مرة غشعتو غجال كبير بالعمغ عيطعم مغتو لان كانت وجعانة بالمستشفى وكان كتيف لطيف معاها وعيبتسم ويعني كأنما لي هسع ويحد يحب الخ وهكذا مثل الزغاغ يعني بداية عمغم كان كثيغ حلو